Ojahinen oyeni inum nuh isom obow nu obiaswei odokonoyo mamu miwin inan nu onayan ewei odum nu ekon oso oda dokomamu omomosi oveke danor na yinu oyokoro oho tayene ovram do baw eyeovu, iwin makresi ojahine osom, ojahine oyien inum nu onuyen oso ka ovuno obaw nu ovan obawn oyen omovram nu omomosi meja hine okonu baw mibiye imo omomosi nu omovram meja okonu baw meyakperke oso okonu meva kperke oso oyi inum mu omosi nu omovram egbo mijahine, do- onu obow nu ofihine mowi kikre baw okojo muva mun omovram nu oyi nu womavu ja ubow nakom imo nu imo, ide arara vonu momon miwin omovramyo no wo ogo nu ovonu ye vamuja, onu tutu oyiokonu mumon ovram nu obow nu oderi mumene omeni mo ovu ovai obaw nu ovumo yan aswei nu mu sogbo imominewei obow nu ova bokanan iwinu obaw nu ova yan egi mukie iwei nu oyi owei nu morere hine mojakla jakla. Do ema wo mokperi womamu una oyin oh <hesitation> ovrame omomosi oyamu ju oyinu omo uvam nu moyon ke oyi baw inum nu omomosi omon miwin omovram nu ogovamu ja oyiokono moyon ke oyi, bow and that obow yonke na yo oyi onu ohonu omosiyo oyanka oyika moyon obow oyawo omene kre yasiseke omomosi yoke oyi owei nu mohira yaw irara na oyiowenu omosika muvayc oyika omovaya, do buwvu mokpei obowvu do yoyo minmene okonu oyem yomutamu adu yonu imem no omosi ogoyan omovram nu mu dokomo migonu oyi mewo onu ite niva no omomosi mobine kono momon miwin omovram, omovram moyan egogosire mokie oyi moyan koyi egi ohonu ekotoma ohonu oyi owol do ewei emon ovrayo miwino do ovramiyo oju boko <hesitation> motudiyo miwin no ewei emon omovram yo do emode oyi oyonu momene omomosi ona moyi omosime ona mowa yi ovramme, iyor inum nu mimene nu omomosi nu omovram evame jahine ohonu omode ina miwi omovram Omuvram omode ode raranu miwi omomosi man omomosi na muwa puvrimi oho mime nefiehine muhirakome mesi nu ekotoma esi do mimene omomosina moblemasi omo vram na miwin uto ema nu modokuma mu ona midom ojahinen omomosi nu omovra ina inum nu idow reren esinu osene fihine owol owo and iwei ojahine omomosi nu omovram utam baw nu odesin, baw nu ota otan osene fihine niowola ovu <hesitation> sumineke mu idier mu ovu momene okonu jahine mudesiya ovu utebe sineniwin mokie ovu iwin tevesinem ojake omovuram kpei ojake omomosi ka onu ten nu <hesitation> suwon oyi nanu oblemase ekonte oyi onnanu onuyan oso oyan inum nu ogowon yo omomosi yo moyanke omovrayo do omo vram yo oda vode iwin tevesin ne odova yaw iyoyo nu omomosiyo okiye oyiyo movo kpe iyonu omosiyo omenyo ina urara nu idokinu oyen iva mita madu ovivi do ema. Mina nu enimekro yena mu iwin gehine oyinu okonu omomosi nu omovram ejahini te dokonu oyen movo tumu adu oyinu kuwo baw meyana enu dianam ogbo baw utume vi miyan enudian nam ogbo, enu dianam ogbo nu oyinu kono yoka mu meme meka mememe, esinu mitihine woka elomdo mifihine wote esinuwo omovram yoka ofihinete omomosiyo oyika mukpe kpenu omomosi elomdo inayo ina vava nu miniene baw jonu oyin baw mutumu ado inum nu igboma hine nukro jahine obiaswei odokomamu, muwi obinu omoiwaya vi paul oken kienu enu ephisus utuyo suwon, ude yisa nu dokomu mamu iwima krese omovram yo otebesine iwino okie omomosi oho omomosiyo odeyaw ublemase okiye oyi ohonu inu imenenete muwin baw atumevi do jahine baw mutamuadu, iyo, dokomamu omomosiyo kpei moblemase omovram yor, omovran yoka moblemase omomosiyo, oho momosiyoka miya iwin teve sine mokioyi utom okonu mimon miwi orerenu david orere.